नॉर्वेएक स्वतंत्रा मेयलिली एकनवसुशे पाच। न्यूट्रल रावलीली आपल्या झगडेण विश्व युद्ध झाला तेव्हा। तेंचर सांगच्या शिवाय अटॅक झाला आनी तेंतॊं तेंचा खूप नुक्सान झाला आनी खूप लोक सुधा मॆल्ले।